i dumo me bio kala saki bu moku la ibi tein te ekwen bibi te a da te ye ani <noise> n-gi bra bio, a saki memgba duko ipri moso i a mie memgba go-go-e a tamuno diki balafa piki tamuno etela me duka te ke i <hesitation> anga me mie anga, i dumo me mie anga, a piki idi be <hesitation> before ari oyibo sme ai bem inimi mioso ine oyibo sme ba piki i bu derei ma te or na gan te ina wai re na i ere barie na ke ye si ma aniea ma te a duko ipria ma a na ke i dumo me anga, a re ria ye tomkri me bu i din nengi wer kuma n-gi ma ke ipri wer be ekwen bibi me ani miete memgbe-ne baka bio a ereria go-go-e a ke ere ria-ye so ma te anga a piki i a mie ba go-go-e ke tamuno bra bo sua wer te ori be tor ngeri ana dikia; ekwen me ari ekwen i prim a piki duko i prim that i ere tuo bra bio, tamuno etela me jene, jene ani ke jen ye na ton ma ma. Tamuno be ori-olo, a duko wer bei me apiki erite mo so, i o duka menji bebe ibi-e, i o duka menji bebe torubele, i oduka menji bebe i kruru bia, opiki ini iworisote i torsheri bia ani eresi yeri memgba enebaka a duko that ngi ani ibi tein te ekwen bibi ke-ipriye, a ki ipri wer ekwen bibi me ani ekwen bibi lam, memgba nebaka idina sari, ani ye-o ani ekwen me miete ai i fie bra na i kondon bra na i mie la kri wer; piki i a mie ke mu etela ja-apu toruko sra ma a mie duko te ke-ipri wer ani eresi yer so piki o ke i amie ma miea, ikia so aso-a, <hesitation> amu i bi-i bele ma pri ba bo so a nyana-a; iyi wer ngibo na a saki oki te duko i prim a mie ye go-go-e a tamuno etela me olo sa ma, apiki o diki bala fa bai go-go-e a mie ye ani eresi oko me ani piki ke i a mie te o du ka menji te piki i anga me kon te o te ka oi idiki bujiri te inyo ke prite a ke i anga me kon troko troko mu; te ori etela me ngeri bu sme te obi bra ke i amiea ma mie. Ani yeri a te kei be-e; ngima duko pri ye me iyeriso ba piki duko te ke i-a wome priba moso me tomkri mei etela me te i daka kma inete ibio gbon sii nyana bia etela me duko te ori olote, obu minini te srere sme, oduko ye ngeri ani omie bai ye; o du kai omie-a, o bu minini te inyo sra te tamuno itoru be diki te wana-anga go-go-e mie kon te wani so le kri moso wani-etela, wa menji anga go-go-e wa bike olu lu bio so bia ani eresi ani wa obu minini te bio kpo wer; wa ori-okite ke wana ekpe ke soma wer te obu bu inyo sra sme wer, wa mie ye go-go-e wa piki le kri ori be ani wana teme te wana piki le kri ori be ani wana teme te wa na ke tomkri me fri mate inyo ke wa prike wa sra be-e; ori be ani wana biokpo ma ye; ori ani wana troko, ori ni wana o buju, o wa sak memgba ori ki te ke wana biokpo ma ye mie so ma.